Хуроки милли давлати ман, ин манту мебошад. Манту – хӯроки буғпазшудаи бой аз гӯшти қима ва пиёз. Он на танҳо лазиз аст, балки бо муҳаббат омода мешавад, аксар вақт дар хонавода ё барои меҳмонҳои хос. Боз Ош. Ош ин подшоҳи таомҳои тоҷикӣ мебошад. Ош танҳо ғизо нест — ин рамзи меҳмоннавозӣ, ҷашн ва гиромидошти анъана аст.